Ko njam ko fowru njamaaji ɗum sabu miɗo njiddaade fiyaangu, Ko mi njiddaade sabu sabu goɗɗo fiyaangu ngal, ɓeen goɗɗo rewɓe ngal.